Ninkarɛ si'a ti didugera n boi dia zi'an zikãra nara bii suna ti a tara de la: A ta'am tara tɔgum kaguŋa bɔ'ɔra nɛreba, a kelum ta'am mina eŋa n wan iŋɛ se'em ti dia la ana suŋa, eŋa n de niŋa buu sukpe'ene bɔna da'aŋa la puan. Bala la, a sum ti a basɛ ti a tintuneba la ta'am tuna suŋa suŋa dɔla sɛla n wan peege dida'areba la puurɛ. Le pa'asɛ, a kelum suna mɛ ti a mina eŋa n wan dikɛ disɛka la seto ta'am ve'e nɛreba. Eŋa n kelum mina eŋa n wan maalɛ a dia la koosego zi'an se'em. Magesɛ wuu, eŋa n wan dikɛ disɛka la disɛka niigɛ ti la ta'am nɛreba san nyɛta ba mina yeti dikaŋa la dikana n boi zi'an wa puan nara bii suna ti ba paɛ di ti la ana suŋa bɔ'ɔra ba.